باش تثبت برنامج على هاتفك، أول حاجة افتح متجر التطبيقات الموجودة على جهازك زي -جوجل بلاي- جوجل بلاي في الأندرويد، أو آب ستور في الأيفون، بعدين ابحث عن اسم البرنامج -الل- اللي تبغى تثبته في خانة البحث، لما تلقاه اضغط عليه، أو دوس تثبيت، اضغط على هذا الزر.